Laha aminakahy zany, aminakahy manokana. Tsy haiko zao fitsaboa placebo zao. Fitsaboatena placebo zao tsy haiko zao, raha mbo tsy nireko ndraiky. Ka tsy haiko i na ara-dalàna na tsy ara-dalàna ny mampiasa azy fa mety gn'olo mahay azy zany ro <hesitation> mahay hoe ara-dalàna tiky sa tsy ara-dalàna.